Kikisikcho emet ap kenya kaunti nepo elgeyo marakwet, fileech nepo kapkirwai. lokeshen tumeiyo sablokeshen korok awe sukulit ap simotwo praimari kenyishek sisiit, korok awe <hesitation> sekondari nepo merkwete hai skul, korook aam anyameng'ishe eng' elgeyo marakwet, <hesitation> kapyemit wod, korok yotok, kyachame amu kipotishe ng'olotok, kekolse, korook ii- iinyoru rapinik eng' oratinwek chechaang.